हां, मैके लगदू छ कि पेंगुइन कू एक प्रकार का पक्षी माना जायू चेंदू छ ये बिलकुल सही छ। पेंगुइन का शरीर मा पंख हुंदन, जैंत कि अन्य पक्ष्यां मा हुंदन, और यो अंडा भी देणदा। हालांकि पेंगुइन उड़णा नि सकदन, पर यो तैरण मा बहुत माहिर चन। इनके पंख विशेष रूप से तैरण का खातिर अनुकूलित चन, जिण से ये पानी मा तेजी से तैर सकदन।